<hesitation> Zavatra hitako hoe mahakasiky an'i Aostralia aloha an, ndreo zany tena agnatign'isagne sarotigny gn'ame resaky tontolo iaignana, io i- eo gn'ame resaky hoe gn'ame biby sy ny tariny, io zany tena agnatin'isagny mahasarotigny gn'Aostraliana io fa gn'ankoatragn'izay zany mety misy avao f'izay zavatra hitantena ame tele aloha zany e.